Excaveto kam kuugal mum kanjum woni gam wasugo, gam wasugo leydi, gam adugo leydi, koo goɗɗe kare noon, koo kaaƴe, koo njaareendi.